Savvuanduri seeh om sääne häste hää andur, miä sis mõõt <hesitation> osakõisi kogust õhuh. Ja kui tuu märkas, et toda om liiga pall'o, sis tä nakkas kõvva rüükmä.